<hesitation> Ezo enyanja ezikira muno kweboogera muno zikira kwiita abantu hakuba abantu bagambi nti iyo enyanja mbere yarugire, esobola omuhanda ogu kwongera kurabamu, hati ehi- ehika egaruka eraba mwekyo ekiikaro henyini, nambere ekaba eri kala, hati obwekuba egarukire omuntu bagamba nti eboogere baitu eba egarukire, bagamba ntiyo enyanja mbere elaba teyebwaaho, eyongera egaruka, eyongera erabaho. <hesitation>